Déré, békotondi yo, éliw yayu aw béŋa yo ukotondi ubang, nukanyo mutaséén mutook, nukotondi yo jaraam maal yo musoot pépé, nuŋa yo ubang daan umimé dan nak jisiil mé. Néwaañ ya nubil yo ébang nukaat yo do. Néjuhé éléko do naw gujééna, gujééna, gujééna éém. Ēni may nang pupur tahu, nujuhé ubaj yo ubang upoot wa nak ukanémé kum, alaal nurégalé upoholal ubéñuwaar, yo yoomé si glaas, nuŋar ukanaal ébul jemeek, nukana do, si firgo sasu.